نصيحتي، أحب أكل <hesitation> الأشياء الخضار المطهيه على البخار، فهي أفضل لكن إذا أردت أن تأخذ أشياء حلوه فالأفضل أن تأخذ أشياء طبيعيه مثل الجزر والموز والتمر، إنه أمر طبيعي، فهو يمنحك الطاقه، ومن الأفضل تناولها في الصباح، وبهذه الطريقه ستتحرك، وستحرق السعرات الحراريه ولن تضر نفسك.